Francia pegua reta kua retako oime ikaviyae kiarai arakai ikavi yogueru reta jaeko oyapo reta revolucion jaeko mopeti eta <hesitation> siupopa juripa sauape jaema jokogui jaema ou reta tuisa oyuvangareta kuareta ereiko taikue rupi ojovi opita jaeko jaereta guiraja tenonde jaeko Union Europea jeisupevano